تعمل علي تطوير الثقافات و هنشر التكنولوجيا بشكل اكبر و أوسع ،بحيث ان العالم يتطور بشكل كبير في وقت قصير.